Xidinu nikú iñu ora, uxa ora xi ñdinu xaku xa ñxu xiñnu xaku ñwenu ñdi ñin wenu ñinu xa ñxda ñuni ñxe xa ñndakunu persona ñnda ñxitu xi ñdetunu yara ñin ña ñyiñ te ñndida ñxu da ku ora nda ketatunu xakua.